Vietnam um sääne esiqmuudu maa, et kiil um hiina keele muudu. Mitu tuuni um sääl näütüses, ja kunagi pruugitigi hiroglüüfe, hiina hieroglüüfe vietnami keele kirotamisõs. A päält Prantsusõ kolonisatsiuuni naati sääl sis Euruupa ladina tähti pruukma ja nuuq ummaq väega diakriitiliidsi märke täüs.